<hesitation> injo nuuu kanre-kanreang a nuuu rihajua injo nuuu battu rikaluku bangsa injo mae lahara, <hesitation> nu <hesitation> kaluku toa injo ri anu ri alle ri pue injo kalukua injo riii anui assinna injo kalukua riii paru i nampa ka injo lahara iya nu battu ri jangang ri haju, injo jangang a injo ka punna maing mi ri gere injo ri tunui punna maing mi di tunu ri <hesitation> paka-paka caddi minjo daging anua injo daging jangang a rii, nampa ri kero minjo ri pasi lau mi kalukua injo ri garu minjo ri sare to minjo mae rampa-rampa bangsa intu mae ce'la <hesitation> cukka <hesitation> apa isse injo do <hesitation> lasuna eja, lasuna pute <hesitation> <hesitation> injo lasunayya injo ri alle rolo ri tunu nampa ri posa posa i ri pasi lau i ri anua injo lahara iya <hesitation> injo ri sare kaluku kunjo supayaaa e nganu injo ri sa'ring injo lunra-lunra i do <hesitation> injo lasuna iya injo iyapa na <hesitation> nganu injo-nganu injo lahara iya do na <hesitation> hau-hau injo ri sa'ring injo.